Kuako jae kuañareta jembiporu, ou opaete mbaerako ikavitava, kuako jae kuña, jare kuimbae reta oyapo kavi vaera jova, oime ou crema, polvo, opaete oyeporu vaera kuape